Rioloa intu taua manna tala make hp anre ja injo pesbuk, mingaka kunni-kunni na susah maki punna tala a hp ki ka punna arakki carita a'rurung anak ta, sianak ta, atau bijang nu lere a, gampang kalia mi punna rie hp, itak kalia jako ta sambung a'carita, kunni-kunni na todo inni ku itte nu lalloa hp mami ki na kulle maki ammali, a'balanja todo apa nu ri kakkara-kakkarakia apai ri ka'rakkia bangsa punna ara'a malli juku' tappa ku telpong kale ji injo pabalu a na suro mi injo anak na ngerangi mae lampa di balla ka biasa todo injo ammalli a daster battu ri pesbuk ji, ka sempoang i hargana punna la malli ki di pesbuk dari pada di pasarayya, di pasara ka nu suli-sulikki nampa, punna di pesbuk jaki a malli na erangngang jaki pole lampa di balla a, punna di pasara iyya gitte pa isse lampa kunjo mange injo punna di pesbuk iya sannang ji nyahayya ri balla, tappa di erangang jaki injo mae kamunnina intu, injo todo anak sikola iya ammake hp mami appilajara na paka lacciri jaman-jamanga intu hp a Mingka punna di pake ha-haji injo hp a, ka rie todo injo kodi na hp a injo kodi na hp a, ka biasa anak-anak ki ji ammake mi kacamata ka injo hp a biasa na pake anak-anak a gem, a gem i kunjo ri hp a, injo todo gem a nu make pole data na injo data na anakku biasa tala, ta labbi sibiangngang ku halliang i na tala ganna i sihulang, jari injo todo mi injo biasa kodi na hp a bela mingka punna difikir i loheangang ji ballona na kodina kitte mami isse massing a mikkiri ballona injo na kodina hp a